Okuvuga esipidi, okwetika eino no kutatyangana na'mangira amabibi agalimu ebiina nikwo okusinga okuleta obubenje omumangira ga Uganda.

Empuza gyo okujewala nikwo okubonanga ojoba nga wantu wasa wabulamu efufu wantu bwemwera kale nibona nga mukuuma obuyonjjo bwa'maani owejibanga jiriwo mulina okubona nga mufiirura nemujigoba niyo engeri jetusobola okujewala.

Kuweire abantu okutenkanya ebigambo owamu ne bizibu

Nga tumalire emirimu gyaisu, ejolunaku, tutyaama buli oomu tutandiika okulingamu ebyakolere, atyanu awoo oluvanyuma nga tumalire, tutandiika okweegesyagana, oodi ekyakolere, oonu ekyakolere; olwiisi nga tumalire okusaba, nitwiira okutandiika buli oomu okutandiika okulaga ogwakolere, tubba nemirimo gyaisu ejetuwangana buli lunaku nti naani kola gudi onaani akole gudi.

Nze aah insinga okutaka ebinyanza oba mpuuta oba ngege ebyo no'bwita.

Iye tulina amasanyalaze omukyalo kyaife

Amasomero gatira okuyamba abasomi abo, olumu lwobutabagoba, okwisomero nibabawa ekiseera ekyokusoma olumu, basobola okubayamba nga babaguliraku ebintu nokubasomeseza abo babatibasobola eino nebabawa okusoma kwobwerere

Kusamba mupira nakwega mbu bona bega Magali oba motoka

Inyumiruwa ino enyembo ejamukwano nejekereziya kubanga ji nyambaku okuba nga nyungagana ne christo ne je mukwano kiyamba okwongera omukwano nomukali wange

Nn nteka kulambala mukatimba kansiri ekibamalire okujanjabya ekibatekere ku obulezi ate ninkazinga nga neyingira omubuliri niba nga inkasibire buli wamu bwobwona owali akatuli nintubgawo ekituli nikizuwa wo

Sawa ikumi obwemala nga njaba kunaba nokuumula

Bazanya omupiira kukiina kupyaata neblanda.

Okusoma kulongokere kubanga egavumenti esobwoire okuba nga buli katundu mukyalo katekawo eisomero kumpi okutandikira omunasare paka musekendure.

Kakoolo ko okewala nikwo okuwona nga kaba katandikire olina okwaba mwidwaliro nokajanjabya nate omuntu akoola mulina okuwona nga mumwewala okuba naye lwokuba katambulira munpewo nimubona nga mumujanjabya naba nimwe nga muntu mulamu afuna bwijanjabi

Omuntu awabanga akulire aba akulire era omuntu awaba nga akulire aba namagezi so akwasiya manmangu nabanga asobola okukwashagana amaka ge engeri ejitagisiya owejetagisiya

Uuh omuntu owaba na puresia omungi amaani gakendera mmm nengeri yaah yabisamu omwoka yona gukyukaku mmm ooh omutima ooh omoyo gubba gukubba ino mangu mangu uuh

Abaana abawala emumiyaka ejibitire babire nga baana babataku abazaire bawe babatakaku maali bafumbirwe baliya eee nikyo ekintu ekibaire nga kiriwo mubisera ejibitire babire nga babamaite nga abantu abemaali ebafunamu emaali okulyaa kyonka.

Okusoma kuwaire nga tunsobola okuteekawo amakolero, abantu be'kyaalo bona nebaiza, nebakola nibasobola okwebeesyawo bulimumbeera.

Kumuwanga kitibwa

Emera etuwa maani emere nga muwoogo bwiita mbooli emere nge yo mukyere

Amasomero gawansi galetere okulankulana mukitundu kya kyange nga bakusisya amasanyalaze mukitundu kyange, ne engudo okulumiwa na amasanyalaze okukusibwa okuletewa omukitundu kyange

Abasaiza okwewala endwaire ejjo balina okubona nga emibiri jaibwe bajjikozesa kusa nibabona nga bewala kale omusaiza alina okubonenga akola ebimwetagisiwa nga okuleka okubawo wubi neyewala abakali ayiinza okufuna obulwaire obwo

Eeeh kuno okusoma kuyamba okutegera ekibibi ne nikisa ate kuyamba okumanya omumaiso gyendi kwaba me nyuma ejenva

Kmkmkmkm nebimweso nebintu nga ebyo tikitikyetagisia okubikuumira owamu olwokubanga oba nga babikuumira wamu, biba birikuvamu ekizibi kyaa kusansanya ekirwaire kyas kyakaauka kamu kaleeta omukenenya, kusansaanya sowola kufuna tetenusi owekiba nga kikufumitire kisansaanya.

Nkyalira eidwaliro buli owempulira obulamu nga bulumiziwa inina okwaba mudwaliro okumanya ekiri okuleta obulumi omubiri gwange

Embera yamaka nsa atyano twevuga tuzimbire nakusoma kwona tumaite okuwandika

Ebintu bingi ebyosobola okukola ekimo kusigala noo omuntu owumo oba omukali sigara no' masaiza wo omusaiza yena abenga no'mukali wo yenka eeh ekiraku obanga oyabirana no'muntu gwotamaite okozesya akapira eeh nga ebintu nga ebyo owobanga okyali muto mmm wekuume tewegaita okuume ekisera kyo.

Okusoma kwo kuletere enkulakulana luwokuba amaka agasinga abantu gazimbire gazuire mumbera edi ate ekitundu ekiyendi amanzira masa tigalinga gadi agebisubi omusulo aye nga malime ekyo kyona kuletere enkulankulana

Kuba ndimulamu mpulira obulamu busa aah ekyindi nsobwere ku okufuna akasenta akambesya wo zena okola ebintu ebindi ebisa ebindetera amasanyu mubulamu bwange

Kuleta kuleta enkulakulana omukitundu nga kwizire wo kuleta abatasobola boona okuba nga basobwoire okwiza mufactories ejo abatasobola okusoma nabasobola ate nikituyamba okufuna ekiyo maiso ekiri kwiza

Amaka gabantu gibatasomere gegomba badi abasomere kubanti bonabona bayina okwabira ku maka gadi gabantu abasomere oluwokubanga nga tibalaga nti ibo tibasomere

Amaka gange gafunire amagezi ago kusiba enziri, okulima, nokutunga ebyalani okufuna esente ejokubesya wo amaka gabu

Kyangu kubanga indi kusenta

Aah wetaaga okukola nga ebyokwirukaku amakeri awo eigulowena noirukaku emailo nga emailo yimo ebiiri awo notuyanaku

Nga muvawo owaika musiba wo enjigi ne'kofulu giyamba

Entambula mu uganda muno ejempona nga yebeyi ate nze ejentasobola niyo okutambuza endege kutambulisya endege tinsobola eyo ampona nga tingisobola

Kyangu ino okutandika lwansonga nti kasita ofuna enyumba oyinza okutandika ebisinesi aye kyona kisinzirira bisinesi ki oyinza okoba otaka bisinesi ya'masanyalaze naye nga ate ekitundu kyange wabula masanyalaze kale owejiba ejindi kyangu ino

Bando nebi janjalo

Esente jange tinkumira mubanka kubanga mbula sente gilyawo enyinji ino ejeninajo.

Okusoma kumpire nga tintyama butyami nga omuntu etiyasomere era nga buli sawa baba bampona nti gundi yasomere kale kumpire nga nfuna emikwano emisa nga nzena nba ku smati kuba inina okusisinkana abanange abali smati

Okusoma kunyambire okumanya ebintu byomugaso mukitundu lwansonga nti ebindi nsobola somabusomi ebindi nsobola obiwurira nintegera ebindi biri bintu byambonaku nintegera zeena mwene byensobola kola nengalo ninfunamu

Okusoma kutuyamba ino lwokuba enjogera enkwatagana naa nabantu abandi ate technology yena osobola okoyesya nga osomere ebyo byobyona biyamba ne bizinesi

Kulia imere enyonjo no okunywa amaizi amayonjo

Basobola okweiyiya abananyere boona nga bali ikka nga obulawo.

Nkola esawa ikumi olunaku owemba malire injaba ni tambula tambula ku awo omusenta.

Omwaana muwala okusoma kintu kyabeyi ino ate kintu kyamugaso ino omwaana omuwala obwabanga asomere aleta enkulankulana mumaka omwaana muwala okusoma kwe kubulamu kwekwashakwasha omwaana muwala obwabanga asomere emikisa gibamingi omukitundu.

Tubula masanyalaze mukyalo kyaisu ekyensimukira olwokuba kiri mukyalo ino aah wabula engeri egavumenti ejeyasoboire okubitya yo'ebikondo byamasanyalaze so tutera okozesya amasola ago gatuyamba ku engeri ya light nekindi nekindi tadoma

Okukuma ebiwandiko kusa amaite ebitundu ebiyatwalamu ebiwandiko nabakuma kusa

Begesia abantu ekigambo ekikwatagana ne katonda ne baa bagaitagana ebiddaala ebyawukaganile na'maka gabwe nebailyawo enkologana omukali no masaiza nga babukanile

Muyembo mpulira enyembo je'gwanga egyo gyona mpulira ne mpulira enyembo gye'ddini gyona naye nga eino aah ebiseera ebisinga owemba nga'ntyaime inina kubulisisya nyembo gya'dini egyo nigyo egye'mpulisisya

Ntira okulima bijo, muwogo, duma, kyoroko, ne empindi, no mugose

Ekimu ekisingira kuleta bubenje kumagira gayuganda niko kuvuga endiima nokuvuganga atamira kimumwebyo nibyo bisingira kuleta bubenje kungira